אלא כאן מומכן נתכלץ מן מושכּילה עאלמיה וחדה ראדי נכתאר אלפקר חית אלפקר כיג׳יב מעאה מושאכּל כתירה בחאל אלג׳וע, אלמרד וונקץ פי אלתעלים, מללי כיכונו אלנאס פקרא כיכונו מערצ׳ין לצעובאת כבירא פי אלחיאת ומא כיכדרוש יטוורו מן נפסהום ומן מוג׳תמאעת דיאלهوم, אלא חיידנא אלפקר ראדי יכון ענדנא עאלם פרצה אה עיש עיש כרימ ופרץ מתסאוויה והאדי מוהימה בזאף באש נבניו מסטקבל אצ׳פע.